<hesitation> Le resaka le réseaux sociaux ndraiky, ia izy kaofa le miasa regny ka efa tsy afaka hiala am'zaigny na mianatra regny igny, fa izy kôa ke ohatra hoe mba misy weekend regny igny amin'igny tegna tsara tegna tsara mba ajanono hely ohatra hoe na andra r- na andro araiky foagna izy ajanon-tegna satria izy igny karaha ataon'l- karaha ataon'le écran regny igny misy fiantraikany am'maso, misy fiantraikany am'fahasalamagna, tsy de zakan'ôlombelona izy regny satria mampa- mampisy aretigna, de amin'igny weekend iny mba magnararaotra mba tsy mitagna hely izy regny fa mba magnano zay raha mahasalama ny vatagna fao.